Kohviua maidsõq erines hariligult timä röstmise poolõst. Selle et kohviuaq esiqhindäst ommaq inämb-vähämb sama kasv, <hesitation> Lisas viil pandas vahepääl näide röstmise protsess man mano egäsugutsi maitsõainit, nigu näütüses ma olõ kuuldnuq, kaneeli.